Kanguru ko kullel kaawningel no feewi, kooyɗe caggal juutɗe, kooyɗe yeeso daɓɓe. <hesitation> Les reendu ndu ine waɗi jiida. Ko toon mooftata ɓinngel ngel. Ina waawi dogde. Ina waawi kadi haɓeede no feewi.